ríki og borg stefna að því að reisa nýjan innlandsflugvöll í Hvassahrauni ef rannsóknir á koma vel út tvö hundruð milljónum verður varið í þær rannsóknir norska lögreglan hóf í dag formlega rannsókn á

sem eru nú til rannsóknar í þremur löndum sexmenningarnir sem handteknir voru í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í dag og gætu átt allt að tuttugu og fimm ára fangelsi yfir höfði sér titringur er í þingliði Sjálfstæðisflokksins

vegna nýs fjölmiðlafrumvarps Lilju Alfreðsdóttur fyrra frumvarpið komst aldrei á dagskrá vegna óánægju Sjálfstæðismanna og það nýja þykir lítið breytt mikil óánægja er meðal hjúkrunarfræðinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að boðuð launahækkun var dregin til baka sjö árum eftir að loftslagssjóðs var stofnaður hefur hann loks tekið til starfa sjóðnum er ætlað að efla nýsköpun og fræðslu á sviði loftslagsmála

gott kvöld

í Hvassahrauni með það að markmiði að þar verði reistur nýr innanlandsflugvöllur skýrsla um

á suðvesturhorninu var kynnt í dag samkvæmt skýrslunni er ekki talið fýsilegt að færa innanlandsflug til Keflavíkur en nauðsynlegt er talið að hafa tvo flugvelli á suðvesturhorni landsins áætlað er að uppbygging Reykjavíkurflugvallar sem alhliða innanlands og varaflugvallar í Vatnsmýri kosti um tuttugu og fimm milljarða

innanlandsflugvöllur í Hvassahrauni myndi kosta rúma fjörutíu milljarða vegna þessa var í dag kynnt samkomulag ríkis og borgaryfirvalda um að hvort um sig leggi hundrað milljónir í frekari rannsóknir í Hvassahrauni næstu tvö ár komi þær vel út verður lagt í að reisa þar nýjan innanlandsflugvöll sem tæki allt að fimmtán ár ákvörðun verður tekin fyrir árslok tvö þúsund tuttugu og fjögur þangað til verður áframhaldandi starfsemi tryggð í

Vatnsmýri þá erum tilbúin að tryggja rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýri á meðan er verið að vinna að undirbúningi og framkvæmdum við nýjan flugvöll ef niðurstöður þessarar forkönnunar næstu tveggja ára verða neikvæðar þá erum við sammála um að ríki og borg þurfi að setjast niður að nýju og finna nýjar leiðir

svolítið á stað núll í

skýrslunni er lagt til að haldið verði áfram að byggja upp millilandaflug í Keflavík ef miðað er við nítján milljónir farþega á ári er kostnaður við nýjan millilandaflugvöll í Hvassahrauni sem tæki á annan áratug að byggja upp áætlaður um þrjú hundruð milljarðar króna kostnaður við uppbyggingu Keflavíkurflugvallar er áætlaður um hundrað og sextíu milljarðar í skýrslunni segir að ekki væri rétt að ríkið tæki of mikla fjárhagslega áhættu vegna óvissu

um hvort flugfarþegum fjölgar áfram alþjóðaflugvöllur í Hvassahrauni er þó ekki alfarið sleginn út af borðinu við höfum séð að Keflavíkurflugvöllur sína uppbyggingu

við þessar nítján milljónir en verði hér stefnt í þrjátíu

eftir þrjátíu til fjörutíu ár þá þurfum við kannski innan tíu ára að taka ákvörðun um hvað

gerist svo þá kæmi Hvassahraun vel til greina og efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar hefur hafið formlega rannsókn á norska bankanum d n b vegna

umfjöllunar fjölmiðla um

þetta kemur fram í yfirlýsingu sem birtist á vef Ökokrim síðdegis þar segir að unnið verði með yfirvöldum í öðrum löndum Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari staðfestir að Ökokrim hafi þegar haft samband við embættið í yfirlýsingu til norskra fjölmiðla segir upplýsingafulltrúi d n b að bankinn hafi átt í góðu samstarfi formleg rannsókn geri bankanum kleift að upplýsa um allt sem bankinn viti um málið sem áður hafi ekki verið hægt vegna trúnaðarskyldu þar er áréttað að það sé ekki bankinn sem sé grunaður um spillingu eða peningaþvætti heldur íslenskt útgerðarfyrirtæki í Namibíu hefur nafngreint fimm Íslendinga í tengslum við

sem grunaðir eru um stórfelld lögbrot í tengslum við málið í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í morgun á þessu myndskeiði sést þegar

voru leiddir í handjárnum í réttarsalinn í morgun mennirnir voru handteknir í gær

fyrrverandi dóms og sjávarútvegsráðherrar

segir að réttarhöldunum hafi verið frestað til morguns svo þeir fengju ráðrúm til þess að ráðfæra sig við lögmenn sína segir að saksóknari í Namibíu fari með ákæruvaldið hann viti ekki hvort ákærur verði lagðar fram í réttinum á morgun í yfirlýsingu sem

sendi frá sér síðdegis í dag segir að

eigi yfir höfði sér ákærur vegna mútuþægni spillingar skipulagðrar glæpastarfsemi og fjársvika ljóst er að þeir gætu átt þunga dóma yfir höfði sér verði þeir fundnir sekir

segir að rannsóknin sé nokkuð vel á veg komin þótt enn sé mikil vinna fram undan Namibian í dag að spillingarlögreglan hefði tiltekið sérstaklega fimm íslenska núverandi og fyrrverandi starfsmenn Samherja í tengslum við málið þetta kemur heim og saman við eiðsvarna yfirlýsingu Andreas

sem fréttastofa hefur undir höndum en Kanyangela er rannsóknarlögreglumaður hjá

og er undirrituð tuttugasta og þriðja nóvember í yfirlýsingunni eru Íslendingarnir fimm taldir upp og sagt að þeir hafi í fjölmiðlum verið bendlaðir við málið þeir eru Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja Ingvar Júlíusson fjármálastjóri Samherja á Kýpur og í Afríku Aðalsteinn Helgason fyrrverandi framkvæmdastjóri

Egill Helgi Árnason sem tók við sem framkvæmdastjóri útgerðar Samherja í Namibíu og loks Jóhannes Stefánsson sem stýrði dótturfélögum Samherja í Namibíu og gerðist síðar uppljóstrari í málinu

ekki gefa upp hvort einhverjir Íslendinganna séu grunaðir í málinu

stærsti flokkurinn í landinu hafa tapað

verulegu fylgi samkvæmt niðurstöðum kosninga í gær nú þegar um einn fimmti hluti atkvæða hefur verið talinn forsetinn Hage Geingob fékk um fimmtíu prósent atkvæða en hlaut hátt í níutíu af hundraði í síðustu kosningum árið tvö þúsund og fjórtán tannlæknirinn

helsti keppinautur hans mælist með tæplega fjórðung atkvæða

er enn stærsti flokkurinn með sextíu og fjögurra prósenta fylgi en fékk áttatíu og fimm prósent í síðustu kosningum

fær næstmest fylgi fjórtán af hundraði búist er við að talningu atkvæða ljúki á morgun mikil óánægja er innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins með nýtt fjölmiðlafrumvarp Lilju Alfreðsdóttur

því að frumvarpið er nánast óbreytt frá

ég geri ráð fyrir að forystufólk í ríkisstjórnarflokkunum klári málið með sínu fólki viðbrögð þessara sem voru að gagnrýna þetta í vor nei ég geri það ekki ég hef gaman af því að leggja fram þá vinnu sem hefur verið að eiga sér stað og

hefur líka verið gerð í samvinnu við þessa aðila þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur

við fylgjumst áfram með

mikil óánægja ríkir meðal hjúkrunarfræðinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að stjórn sjúkrahússins ákvað að draga til baka boðaða launahækkun hjúkrunarfræðingur segir þungt hljóð í fólki vorið tvö þúsund og átján fengu hjúkrunarfræðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri bréf þar sem boðuð var launahækkun aðgerðirnar áttu að leiðrétta launamun hjúkrunarfræðinga á Akureyri og hjá öðrum stofnunum ríkisins auka ánægju og efla nýliðun hækkunin var kynnt í tveimur skrefum annars vegar fimm prósent sumarið tvö þúsund og átján og hins vegar tveir komma fimm prósent á ótilgreindum tíma á þessu ári þeim fannst mikilvægt

og gera hluti til þess að bæta ástandið hér svo eru þeir búnir að hafa allt árið tvö þúsund og nítján til þess að greiða þessa hækkun

gera það ekki draga lappirnar með það allt árið í gær barst hjúkrunarfræðingum svo annað bréf um að ekkert yrði af síðari hluta launahækkunar það er náttúrulega mikil óánægja og mikil reiði meðal hjúkrunarfræðinga því

að berjast fyrir hækkun lengi forstjóri sjúkrahússins segir að hækkunin hafi verið háð því að til hennar fengist fjármagn eins og staðan hefur verið núna þá hefur verið hallarekstur og við þurfum að bregðast við því þannig að því miður þó við gjarnan vildum

við ekki náð að setja þessa peninga inn í stofnanasaminga sem við ætluðum okkur hjúkrunarfræðingarnir ætla ekki að sætta sig við þessa

og mótmæla harkalega allar deildir sjúkrahússins hafa tekið sig saman og eru að skrifa bréf eru annaðhvort búnar að senda bréf til framkvæmdarstjórnar eða eru að skrifa

og safna undirskriftalistum eruð þið bjartsýnar á að það verði hlustað á þessi mótmæli ykkar maður verður að vona en ég veit

nei eiginlega ekki lík sextán af þeim

sem fundust látnir í flutningabíl í

á Englandi í síðasta mánuði hafa verið flutt til heimalandsins fulltrúar víetnamskra yfirvalda tóku á tveir voru fluttir í síðustu viku og voru jarðaðir í dag

frá héruðum þar sem fátækt er mikil og fóru til Evrópu í leit að betra lífi fjölskyldur

greiddu háar fjárhæðir fyrir flutninginn og töldu að ferðamátinn væri öruggur nokkrir hafa verið handteknir í Víetnam og Bretlandi vegna málsins þar á meðal bílstjórinn hundrað og fjörutíu milljónir króna verða veittar í styrki til nýsköpunar og fræðsluverkefna á sviði loftslagsmála opnað hefur verið fyrir umsóknir hjá Loftslagssjóði árið tvö þúsund og tólf bauð Ólafur Ragnar Grímsson sig fram til embættis forseta Íslands í síðasta

sama ár var loftslagssjóður stofnaður

á þeim sjö árum sem eru liðin hefur ekkert gerst með sjóðinn

legið í dvala þangað til núna sjóðurinn var kynntur í Norræna húsinu í dag og jafnframt opnað fyrir umsóknir hvers vegna er núna fyrst verið að kynna hann vegna þess að ríkisstjórnin er að grípa til fjölmargra aðgerða í loftslagsmálum og þar með talið að setja fjármagn til nýsköpunar og fræðslu sem þessum sjóði er ætlað að sinna hvenær búist þið við að byrja að taka við umsóknum í dag og umsóknarfrestur rennur

út þrítugasta janúar klukkan sextán núll núll fimm hundruð milljónir á fimm árum er búið tryggja þessa fjármuni þessir fjármunir eru tryggðir í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem hefur verið samþykkt á Alþingi byrjum á því að úthluta hundrað og fjörutíu milljónum kemur þetta smátt og smátt hversu háir styrkir eru þetta við ætlum að veita tvenns konar styrki það verða styrkir til kynningar og fræðslu á loftslagsmálum og þeir verða að hámarki fimm milljónir króna og svo verða

að fyrsta úthlutunin verði ég hugsa svona í lok mars fyrsta úthlutun kynnt

ákveðnar hugmyndir um hvernig verkefni gætu komið inn en svo vorum við líka meðvituð um að það er mjög mikil gerjun í samfélaginu og við vildum ekki loka á neitt fyrir fram ef það væri eitthvað frábært sem við vissum ekki af Evrópuþingið lýsti í dag yfir neyðarástandi í loftslagsmálum þingmenn vonast til þess að gripið verði til róttækra aðgerða á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst á mánudaginn alls greiddu fjögur hundruð tuttugu og níu þingmenn Evrópuþingsins atkvæði með yfirlýsingu um neyðarástand í loftslagsmálum tvö hundruð tuttugu og fimm greiddu atkvæði

gegn henni og nítján sátu hjá

yfirlýsingin er táknræn en með henni á að þrýsta enn frekar á yfirvöld að taka til aðgerða í loftslagsmálum þá er vonast til að yfirlýsingin verði til þess að gripið verði til aðgerða á tuttugasta og fimmta loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst í Madríd á mánudaginn og stendur til þrettánda desember sem tekur við embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um mánaðamótin hyggst beita sér fyrir því að Evrópa verði fyrsta kolefnishlutlausa heimsálfan á annan tug ríkja hafa nú lýst yfir neyðarástandi í loftslagsmálum ísland er ekki þeirra á meðal yfirlýsingin í dag er sú fyrsta sem kemur frá samtökum ríkja bráðnun jökla nítján hundruð níutíu og níu tvö þúsund og nítján nefnist myndlistarsýning sem Ólafur Elíasson opnaði í Listasafni Reykjavíkur í dag á sýningunni sýnir hann myndir sem hann segir að sýni glögglega afleiðingar mannlegra gjörða á umhverfið árið nítján hundruð níutíu og níu tók Ólafur myndir af nokkrum tugum jökla á Íslandi tuttugu árum síðar sneri hann aftur til að mynda jöklana á nýjan leik á sýningunni sem opnuð var í Listasafni Reykjavíkur í dag sameinar Ólafur

Ólafur segir að honum hafi brugðið í brún þegar hann sá muninn á jöklunum nú og fyrir tuttugu árum allir jöklarnir hafi skroppið verulega saman og suma hafi hann jafnvel átt í erfiðleikum með að finna

lítur svo á að hver einasti jökull sem glatist endurspegli aðgerðaleysi mannkyns hver jökull sem bjargist verði hins vegar vitnisburður um aðgerðir í baráttunni við

fyrir opnun sýningarinnar í dag ræddi Ólafur við Andra Snæ Magnason rithöfund í pallborðsumræðum rætt verður við Ólaf í menningunni strax að loknu Kastljósi í kvöld þrjátíu starfsmönnum jarðborana hefur verið sagt upp störfum þeim var tilkynnt um þetta á fundi á þriðjudaginn uppsagnirnar ná bæði til

starfsmanna jarðborana á Íslandi og erlendis um hundrað manns starfa hjá fyrirtækinu að sögn framkvæmdastjórans Sigurðar Sigurðssonar er verkefnaleysi um að kenna þá var fimmtán manns sagt upp í dag hjá Árvakri

Morgunblaðsins fólkið starfaði í ýmsum deildum fyrirtækisins í tilefni sem haldinn er hátíðlegur með í Bandaríkjunum í dag var blásið til veislu í

Háskóla Íslands í hádeginu sex hundruð kíló af hráefni runnu ljúflega ofan í um sjö hundruð gesti sem þurftu margir hverjir að bíða í langri röð eftir kræsingunum það var þó ekki bara kalkúnninn sem var í

þakkargjörðardagurinn er haldinn hátíðlegur fjórða fimmtudaginn í nóvember ár hvert í Bandaríkjunum

þrír til átta metrar á sekúndu að mestu skýjað um vestanvert landið og dálítil snjó eða slydduél þykknar upp norðaustantil í kvöld með stöku

núll til tíu stig kaldast í innsveitum á Austurlandi en frostlaust við vesturströndina yfir daginn Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og

sjá hvað Haukur Harðarson

með í íþróttum Rúnar Már Sigurjónsson lék allan leikinn fyrir Astana sem lagði Manchester United að velli í Evrópudeild karla í fótbolta í dag stuðningsmenn sænska

og við komumst að því hvaða hlutverki

frammistöðuráðgjafi gegnir hjá stórum íþróttafélögum á borð við Liverpool og New York ríki og borg stefna að því að reisa nýjan innlandsflugvöll í Hvassahrauni ef rannsóknir á

koma vel út tvö hundruð milljónum verður varið í þær rannsóknir norska lögreglan hóf í dag formlega rannsókn á sem eru nú til rannsóknar í þremur löndum sem handteknir voru í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í dag og gætu átt allt að tuttugu og fimm ára fangelsi yfir höfði sér titringur er í þingliði Sjálfstæðisflokksins vegna nýs

fjölmiðlafrumvarps Lilju Alfreðsdóttur fyrra frumvarpið komst aldrei á dagskrá vegna óánægju Sjálfstæðismanna og það nýja þykir lítið breytt mikil óánægja er meðal hjúkrunarfræðinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að boðuð launahækkun var dregin til baka sjö árum eftir að loftslagssjóðs var stofnaður hefur hann loks tekið til starfa sjóðnum er ætlað að efla nýsköpun og fræðslu á sviði loftslagsmála þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV